La k'uxb'al kee riwii' re'ka pan pan parte rehqa reh la hab' re' la munil taqee' je'tii la la mandarina riwii' re'ka ron'tii rej rej diciembre y enero ja'ar wul este la ooj wul pach ke taj ru'uum kotaq chee' kib'an je' kijii'la ja'ar wul ch'ahqon k'uxb'al je'tii laa la pix cuando ke tan cosecha taqee' este tah ja'ar este wula laa la ixiim ke wul pach ke la la sa clima tah ritoo' entonces wii'koon je' jenaj poh ke juntz'ep caro porque re'ka pan la partes rej la laa iximak'al ke kee juntz'ep saa ke wul mas q'iij y mas teew are' re' wula ja'ar wulcha jenaj cha plan jenaj cha jee' planta ke b'eh choreque laa' re'ka riwii' rej reh noviembre kereek are' este re' jenaj ke wulmood nak'uxum pan moloj ja'ar re'ka laa <hesitation>